Ekero nkobeka gose egento buna omochere riko inche, nkogenda nagora narenta, nabo ndagore, ngoika nyomba nyore gose timbwati mache. Bono eye, yagera ngasane ng'ende roche ndete amache. Nachire roche narentire amache, nacha. Kwanyora obe, nabwate nko. Nachia korarigia egesire ng'atie chinko. Narenta chinko chiria, nauta omorero riko, narenta omochere oria onya orenge, <hesitation> ekepira eke kia okopima amabere, nabeka, nabeka riko, ekero nabekire narenta amache nabeka riko, amache aria atogota. Narenta amafuta nabeka, narenta echumbi nabeka, nararusia bi- make na egechiko, nkotaka koigwa ng'a echumbi yachieria, ase eng'encho, nabo ndabeke riko nyore nabeka echumbi enyinge gose nabeka echumbi enke. Riria nabekire, naigwa mbuya amache aria mbuyare, na echumbi nabeka na amafuta mbuyare. Namanya kobwata naimo- narenta ki? Narenta omochere nanyosibia, nabeka riko. Riria nanyobekire riko, nanyeutera rende oyie. Riria oyiire, nabwata naiyora, narenta ebakuri, nabeka. Ekero nabekire ebakuri eria ime, nakumeka. Onya narenge nche bieka e nkorusia oria one ong'isaine, nakora ki, nabeka naragera. Onya twarenge abange, nkobeka bwensi. Lakini nonya abande mbaiyo, nkobeka eke- omopira oria ime nakumeka erinde tokora ki? tokenda. Nabo nkoiyeka.